بالنسبة لي اه كموظفة العطلة المثالية هي لما اه يكون في اجازة ما يكون عندي شغل في البيت ما يكون في شغل متراكم في الشغل اضطر اني اخذه معايا عالبيت هذي بالنسبة لي اه اجازة مثالية. كمان لما اقظيها مع اهلي واصدقائي ويكون في فعاليات وخرجات. هذي بالنسبة لي افظل اجازة مثالية